Bie un fami'a un famu'a ma bɛ jara'i nu wo bɛ zize nu wo nu wo nunɛ yi wo benɛ a'o dero naso si suteni lo naso dan se kil fɛ de sɛtfason tomi mi ji wɛna mi mi tɛ'ɛ wɛ mi nicomu mi ja